Laha tsy manimba gny tontolo iaigna i da mety sady ara-dalà. Fa laha tafahoatsy loatsy i manko. I tokony natao hagnety koa gny lasa manimba da tsy mety.